Ko ɗum woodani ngal njogorde o woodi fota waawugol ndimaagu, ko nde a naatude e semmbugol ɗi njarɗi kadi ngal konngol Ngal njogorde woodi heɓre ɓuri naatugol haɓugol heɓe, kono kadi ɓe njogirɗi goɗɗum waɗi neɗɗo ka semmbugol Aɗa waawi ɗum ɓuri njiggita ka haɓugol ko njogoree e nde ɓamɗe kadi heɓe heɓre. Kono ngal konngol woodani kaɓe goongɗi, ɗum njikataaɗo haɓugol ngoodi e laawol ngol.